﻿السبور اللي فريمون ما نصلحش فيه هو الفوطبول، اونديري <hesitation> اور <hesitation> اور نورم، ما مانقدش نلعبه، كفاش ما ندير ولا مانقدش، جونغ كلي سا مارش بور موا زهر نتاع ندريبلي جوار ولا، مي باش نفهم فاين نبوزيسيوني، فاين نباسي، كيش لاخر، جامي جاني فيه <hesitation> الالهام.